هذى فى مدينتى هذى الشخص العادي ينفق تقريبا، حوالي اربعين، خمسين دينار أسبوعيا على الطعام. <hesitation> يعني حوالي ألف و <hesitation> يعني حوالي مائة وعشرين، مئتين دولار من مئتين- من مئتين دينار شهري.